So haala sikke haalaama, neɗɗo miccitinto neɗɗo fu ana sikkito, haya faa cikkitoɗa fa keɓa hakika e hunɗe ana tiiɗi. Sikke nee moƴƴaa e huunde fey. Eyyoo. Ɓii aadama no potɗaa fu, a tawan aɗe jogii sikke maaɗa feere.